ولو هاي الشغلة اني حيل اكرهها بس مرات اضطر يعني اذا عندي مثلا شسمه مغسل مسدود او السنك مسدود اخلي ايدي بحيث يصير ضغط ايدي ادوس بايدي علهذا على مكان البلوعة هيجي بس اذا التواليت مسدودة اني ما افتحها تلعب نفسي الصراحة فيعني انه بس اذا السنك مسدود حتى المغسل تلعب نفسي بس السنك اذا مسدود احاول بايدي اسوي ضغط واذا ما صار اجيب شيش وادخله حتى شوية الصوندة حاو تى مرات الصوندة احركها همينه من جوه السنك حتى تتحرك حتى الوسخ اللي بيها ينزل